کولمیا دی سبھیاچار اسپینش تے افریکی اثرات دا اک جاندار مرکب ہے، جو فیملی سمبندھ، سنگیت تے نرت دی اک امیر پرمپرہ جیویں کمبیا نال اک وکھرا سماج گھڑدا ہے۔ مکھ پہلواں وِچ اس دی نال جڑیا کیتھولک مذہب، <hesitation> کارنیوال ورگے مشہور تہوار تے وِشیش سنگیت، آرٹ، اَریپا ورگے پکوان تے۔ قومی علامتات <hesitation> دوران وِچ پرگٹ کیتے گئے اک وِشیش قومی پہچان شامل ہے۔